Irô Vitsiky àby àby io baka miaraka miasa zen̈y tain̈a fahaiza-ntsika. Ke fanangonan-drô an̈iny hoanin-drô amizay zen̈y ankoatrany izy miaraka miasa io samy manana asa-nany koa zen̈y tsiaraikiaraiky. Aviô mitaty taterin-drô zen̈y raha hilain-drô abòakaio amidrain̈y vitsiky àby io mandeha pary giropy atao zen̈y rô mitatitry raha io atao maventiventy. Abòakaio aminjay apetrakan-drô amy tany araiky zen̈y raha io, karà zen̈y.